Anii be Gonba ē n̄na tito se kpo <hesitation> é nn̄a tito sho wāa rū, re be weii re ofāa mo tīto re ke nāa bo faā mo be, be bai echu-wa ekpe nu feji lorwa re otor fi eji juwa, ena kure nu but ti ku-re a lala, bo ro gure ga sie, re kpa-re otor fieji, be re ke re nu re lor wa re, otor fieji ju wa, na kure wen halt so ekpe nu weii na chulhan loo ofa mo e be re be wai ru-u ajo a bo, weiina lor tor fa eji wen chuwa nsie mo āre nni a gware la le bo tillel ban̄ tito re bai be baīn lāa lorso wen tittel, toro bajui tito re beii nāa-yin, bebe bai e bai ye kur, re wa dala lor ebo wen titel ki kien ēare, ntito wor dora kuā, a fiya gbere kōo to fāa mo aj, e-nn̄o ne ba ta ma bo faā mo, re close la titel kikien, wen re ka chu bo na ra faā, re ke ka tora suwa se, ma o ku gwe. n̄j̄ej̄e to ra su wa ōso chū soō te re wa da la lor ebot, wen titte lor bo faā, faa ka beneven to ra ra su wa ra ia ō so nkpn wen se ti tte, wen bana oku re ēar re n̄na ka ju, o ka ju wa nsan, e to wal chw sara kōo a ww bere ēe tito yon nn̄e nj̄eje e ra boru ēar eppe re daā nu ku doso, waka tōo wa-l o ku re ēar re, o ka toō we-l we-l-, wen ka ra ju nn̄e ru nsan koō ngwa, re wa jo jira ku a o r bo ru ēar n̄ni labi enu ru wa j̄a be re nsan ro wa tōo we-l ku a-o ere ninni o ku re ēar re npki-ka ra nn̄e ru ku dalawen no egbere pa ta ewa rool re ja be, re ke ba ba too to ra suwa oso chii, ho re ō we-l kara tora ēar ma, ēe re re n̄ni ntito ra bai rekere n̄na ntito wen be wen re, egbere ajor nu dor ru, ajar nudor ru ntito yoō, ānu ra dor ru ntitoō be ku we-l we-l woāa ēar so otor oka ja si leyaā olēe yea ku obari a chune ru re ntito ro kaā kēe be nn̄a ā jor nu dor wey, ēnu re ti n̄ne nu re ēar dor ru, o toro i u o dor ru ntito yoo a yo-na, bo leya olēeyea wen āer so oton, kōo ka n̄ne ntito ka bi ra moyōo Rurɛru ɛka yo, ɔka' a nɛɛ ntito, ɔka kpara nja de. Wo gwɔ̃ɔmɔ woo bɔ̃ so echu ntito, usā kpaka yo, usā ebete, usā dɛɛ nu okuofɛɛji naa nɛɛi. nɛ usā wagwaru na'o enaa ntito, Nɛɛ kukusaɔ mɔe, ɔka usā enuā yɔ̃ wɛ̃ɛ̃ were kaju gbo osa faa sina ntito be waaro si na ntito were jue enyia iɛru ntito ayɔ̃ dɔma. Kɔɔ jao ntito nnɔ jao be nama ereri jao? ɔnɛ rā gbo obui ebo nyɛ kajūa, werejue niya saa be nu rɛ̃ tinɛ nūrū nnyɛ, sabe nneke <hesitation> ntito rɛkanaa beenu ke reba fia enna mɛ sona mɛnu katii ru njenje mɛ a'u ka bāru nɛka āru- be rɛiɛɛru daa ntitoɔ ww nnyia wɛ̃ɛ̃, nɛ iiɛru ntito nnyia, nɛka si a be kɔ ngwa nāi mɛrɛ' a nɛɛ' ɔ̃ ntito were ka'a nɛɛ ɔ̃'ɔ̃ ntito, nɛkaba ebofaa anyɔni, ɔkajii ngoe, kaji ngo because) ofaa yɔ̃ɔ dɔ ebo mmu bɔti edɔ ɛkpā ekpo. Waju jii ngo, ngo, rɛ kɛra kajiiɔ̃ gɔɔ dɛkɛɛ woojii' a boekpo wɔdɛ. ɔgbɔɔ wa eraru ngo yo woka talaru ngo jii bābofaa mmu wɔ mɔ̃, ngwa edāa enu rɛ ko rɛ̃ golaa, daa bere gola bee nama ntitoɔ rɛ ka dala ɛnaa, karabentito anyoɔ sii ntito rii nnɛ ɔnɛ mɔmɔ ɛnaari. Okuofɛɛji nabere kpaaru ntito wetite, kɔɔ mɔ̃ dɔɛɛtɔɛ ɔbɛrɛ ɔnɛ rɛriaa ntito ntitoɔ nnɛ mɔmɔ nɛba too na ebe nu tɔ̃aàa sii nne nu anāsa soo na lɔ ɔka wii ɔnɛ rɛ̃ dɔruɛkpa' o, njenje ɔnɛ rɛ̃ dɔru ɛkpā a'o kɔɔ nnɔro ka naa mi nje akaawe, namaa bi dɔ ni, namaa bi dɔ we kɔ(OK) okee, ww nɛkana wee ɔbari kachurɛi were ka na wɛɛa Ntitoɔ dɔrɔ̃ bɛrɛ ogberee, nte bai wasi chia ekpe ebo kporo ekwereere <because English> nte baa dala weno ɔwa nnwɛebo waaroɔ naa ekpe we sima, so that bofaa mmu ka kpikpiāa, ogūrū egbe enu kuɔ, nɛba kachi dɔ oso mmu. Nachu ogūrú ekpe se bɔma, be naa bɔɔɔ, bo bā ebofaa ɔka jansi chia ogūru ekpeɔlɔru. Ekpeɔ a' aiye, kachu ɛbaa nɛɛi ekerekete enu rɛ nama ntitoɔ woo dala e'ima ekpeɔ abee faa ɔka fa lɔru, ochia ɔka tɔi ɔbɛrɛ wo ka nai, ɔka chia wɛɛ Dɔrɛ wiariɛ gbuala, adala bɔ bɔo ebo. Okuofɛɛji naa kpaa nu kuɔ, bete ke dalaa lɔa ebooni. Ekarabe ntito rɛbai séè dalari, so a'o boro ka, ka erɔ mɔɔ ka do. ɔɔ bɔnɛrɛka dala egbe enu anyɔ, bee nama, sa sua ɔbɔ nyɛ jūa be dala egbe enu anys oki lamaa kɔɔ ngwa sūa ɔbɔ yo nsi ochie, sua ɔbɔ yo ole wa nyɛ mɔonɔ ka dala we chama we titɛ ebofaa rɛ dɔ lari nkikɛɛ nkikɛɛ ɔmɔɔ, ereniɔ bi ntito rɛbari re naari. Reka dala nnwɛ ebofaa, osei nnyɛ dɔrāri nnɔ'ɔ̃ nnae, so tɔ̃ alarɛbo ɔkn na ala rɛbo, so tɔ alarɛkɛɛ sɔ oku-ɛɛ, okporo ekwere ka nnwɛrā ɛkɛɛ egbo anyɔɔ, oguru okporo ekwere bokaa bābafaa wo chara sirā nnara ɔ'ɔ̃ wɔ kaa chia okpro ekwere woka bɛkɛ alorɔ ɔmɔni rɛ gbogbk kpuraru. Ntūoɔ ba kaa ntito bew labi ebo ɛbiɛ, ntioɔ bakaa ntito bɔti karabe kɔ mɔ okue bibirarɛ kɛ rɛ do oso ntito bo okpura rurɛ kɛ rɛ wa gboɛri